An karazagna legume angivy, margôzy, antsalady, baranjely, cocombre, tongolo be, tongolo gasy, tongolo lay, brocoli, soflera <noise> <hesitation> pomme de terre, karoty, poivrôgna, daboara. <noise>